سلام علیکم، زموږ په تشناب کې کومه ستونزه پیدا شوې. کوم نل لکه چې سوری شوی او اوبه څاڅي. مهرباني وکړئ که وخت لرئ، زر راشئ چې ویې ګورئ او ستونزه حل کړئ. زه به منندویه یم که امکان ولري چې نن یا سبا تشریف راوړئ. مننه!